<hesitation> karazagna tendrombohitry misy amin'ny faritra misy zah zao ai: ah Tsaratanagna ary Andringitra, de <hesitation> karazagna lac zao ai: <hesitation> lac Rantabe a, de lac Ambohitsara, de <hesitation> renirano ndraiky i <hesitation> reniranon'ny Mahanoro ary reniranon'ny Tamatave.